عندنا العيد الوطني في ثمانية عشر نوفمير وعيد النهضة في ثلاثة وعشرين يوليو، هذول هم يومين يومين في عمان لكن كلنا نحتفل فيهم بفخر ونحس بالانتماء للبلد نحس إنه ال- بالروح الوطنية وحب بلدنا.